اهلا عسلامه اشحالك لباس نشالله تكون بخير حبيب نحطلك لميساج هذيه خاطرني انا خممت مذابيا مان نتلاقاو ليوم نمشيو نفطرو مع بعضنا فالريسطو لي حل جديد السمانه لي فاتت امامطن ميش على خاطر الرسطو حبيت نتلاقاو عندي برشه حكايات منحكيلك و بالحق باسر متحمسه باش نشوفك و نقضيو وقت مع بعضنا و نسترجعو <hesitation> ياسر حاجات محلاهم قبل نعملوهم